Niu ndo nkunde kabisa katika maisha kwabe kabwa mta mtasija kabisa nousho uwohuwa tchukundi tchue vamama vamama dwemale sikwana motu tukaklifo tutame ha na ho touroro namna yeishi na watat maho tuwalo shambioko na tchaucha matata vekianda utate mfanyakazi akure tchaocha matata. hata mfuru mte kuwa nayo sababu cha mfanyakazi kakora chaote cha mezani mtata nyelia ukdoko lakini mfemvua haa hamomoni kora chaucha matata keka bakure ukwa kwenye manye tata kashaunjunza ata sita kriokaa kia nkiakalia huo ni upendo kwa mfere na tata kaindi kaivo kola ukundi tukundi vandoka hemba vasasi tutaamia tuter na vannamo tuvakliukliu <noise> tuone tuarore madigia maisha ifyole shi zamane wenda zamane folishida kemvyuu umesoma labda wetavo umndo nati na mapishi ya dake kaanga kaanga ye kaanga sa sufei moongwa na ktungu kikaungwa ukavyendele kora mboko kaini ngachao chavana tchoutcchou chitima mahoma menge ndo ivo alama twakdefo yeng bagndisha mfumo labda visha kila kindo werte chao vana vaklifu werte chao chana chana amna peke wamengana ukolia labda kuvevno uuh chao kitatue ukari walialimu wamaure liktate lou loo le lale ngifo utapewa anze mfumo wa linu ukari na machaukindi Ni ndo nkundi kabisa katika maisha kwabe kabla mta ndasilia kabisa norisho huwahuwa tukundi tuwe wamama wamama dwa malezi kwa wana tutame ha na ho turorore namna yeishi na watata warma ho tuwaroresha ndue kuna chao cha matata vesha ando utate mfanye kazi akureche ucha matata hata mfuru mte kuanayo sababu cha mfanya kazi kakora chake cha mezani katanyia dea kdoko lakini mfevua hamwa mwoni kurechacha mtata kika bakuri ukwa kwenye matata kachanjuza hata saa sita kioka kyam kya akalia huo ni upendo kwa mfele na tata. kaindi kaivo kola ukundi tukundi na ndo kahemba vaa si tutame tutete na vana nmao tuakulifu tuwaone tuwarore maadili ya maisha ifole ishi zamani wenda zamani folisha dake weuwe umesoma labda tavo umndo ngat na mapishi ya dakka ie kaanga kanga ye kangaasa sufia imongw na kitungu kikaungwa ukavyendele kora mboka ukaende ngachacha vana tchotcho chitema ho mamenge ndohivo alama tuaklifo embadalisha mfumo we badalisha kila kindo hite chao vana vaklifu werte chao chana mhh chana nanmna peke wamengana. wukolia labda kudeno wuuu wuu chao kitutuwa ukari ulwani uwamaure tia lu uuu ahh lulangiifo utakiwe uanze mfumo wa nunu ukari na machao kingi.